oyi diara mɛ to mero tomɛro oɓɛ tawe ade ciza frigo tui apɛ un mois wa oyɛrɛ'i diara me un mois bonida pi'ere bonida pi'ere bonida paseke locio'i imi ni frigo toro canu wian we vino'ɛ a cio vitamine miro lo canu sɛro juawo sɛro jua vitamine miro canu bɛ a'o bu'unɛ dɛ oro canu aro bepɛ ani glace siwe herimu wian hɛtian obina lenaba adomu ɲui omi ji'o canuso to'o mawe cɛ bu'u midesa sinon mu onni bɛ'a canube donc <hesitation> de frigo'e amɛ aniada mu bɛ'a benɛ a suani